Abi ayo ta mo kpawi ownn modira arrong ownn sa monronng abanni pa ayok moronng cha amma ananng ephypum paman bẹ hami avanni pabẹ ara oyok epenper ka aden rima ke bi ayi aran kẹ-o adon a bira ara ayok arrang ke-o oda epenper mandu dani ko da bi buaki awon doma manda dani adagumi koda abi ayo bong ta mo pawi ewon ki iba sa arronng-a ka opayi ka abi ibe mẹ bẹ hawi aden cha be ama arima ayok ohami aden sa be asi odik sa bẹ ko owowbh ka ma ohow kẹ kwa mo ororia kam nnong ko owowa kwaam mbong-a mẹ bi mo daak-i awon danni aodu empenpar aden kpanankpa cha abak nwanko nwan-a oda empenper wa danna mah wo nku dendi kaun ndok ma atzim odok-odok kima bi ittara ma ke empenper dann che do meh